i coton igny alaigna avy amina vodi-kakazo de <hesitation> izy le alaigna le efa marobe igny aterigna amina industria le spesialy magnamboatra lamba avadiky coton, de zareo akao managna machine ahafahana mamboatra, magnova i coton igny ho lasa t-shirt.